Eey, neɗɗo ina foti heewde jalniiɗi. Ngati ɗum ine walla nguurdam wela. Kala sahaa tooña, tooñeɗaa. Ɗum ina weli hakkunde nguurdam. Jalde ni ina moƴƴi e cellal bani aadee.